eba pira gam loa me odi benjo edi do, benjo edi do, mendo ida, mendo ida ne, mendo fota loa mo, beko mendo foda hawaya nanon, odi beko mendo mati indirahe di galo wasap labi manga toht evam.